Fômbafômba fanatonona raha, atao amy ny sharbon edy ai, zen̈y edy vôlohany. Avô amin'jay, abôka eo koa zen̈y asezonena tsara raha andeha atôno in̈y direkty fa asiana fangaron̈any jiàby bôkà eo tsy adin̈a menaka tsy ampa-may izy.